Menyurui rambut ikam mun handak menyurui rambut tuh bapikir jua dulu <laughs> amunnya rambut ikam masih panjang nang aur auran kada tapi kada tapi antah berantah tu baik bapikir basuruinya kena baik ikam <hesitation> bapikir tu oh aku betatak gin dulu rambut hanyar ikam basurui amun kam sudah betatak rambut handak kam basurui bentuknya kayapa tu baik rapi pokoknya amun jar orang tuh ikam handak talihat nang kaya orang sugih badandan ikam rapi rambut disurui rapi rapi mun tipikal aku nih besurui surui betangan ja pang kada kada basurui nang sisir jar urang tuh kada basurui betangan ja nang penting tuh keliatan keren amun jar urang tuh keren keliatan keren tu cukup munnya gasan besurui penampilan ikam gondrong basurui ke belakang takiup pulang oleh angin dah kada baguna surui kam tuh baik ikam maikat rambut kam selajuran amun ikam gondrong.